ااا يلزمني نركبها على الجاز ويلزمها تكون ممروقة بالماء على خاطر القليل ماهواش صحي حتى الطرف حاجه نقليلها ماهيش صحيا يلزمها تكون ممروقة بالماء ونفوحها هاكاكا على الجاز وهي ممروقة كل شيء نرميه على بعضه ونغطيه ونخليه في عقله أحسن حاجه.